Evana me, ya nɔ wɔ agbenɔnɔ, ɖe le fike mì ku wo mì nanyi le ya via, ya nɔ wɔ agbenɔnɔ ɖewo, ele sie dzu ya me ba gbenɔnɔ enyi ye ele ya ɖewo me le fiya via kpoa ele kplɛ. Vɔa ya va teŋ dzo le fiya via adzo dze atitɔ̃ŋgɔ me be mɔ, mìawɔ gbe atitɔ̃gɔ me tɔwo be nɔnɔme, amekewo me ye va yi lea, wo be agbenɔnɔ ko le zã, ne wò ŋtɔ nye ame, ame le wò mea, atem gblɔ be eya ke ye wɔna le fiya, ya trɔe, ne yea trɔ wɔ du ya me, ewɔ abe dzu ya me tɔa, enyo wu yewo tɔa, ne yi trɔea, ava na yebe ŋkɔ dede alo ava na ye be dzi ava dze eme. Ne ye le yewo tɔa wɔma, ela va gble nu le ye ŋti. Ne amewò, nu nyiame le mewò eɖona susua, atem atrɔ ame ya wo tɔa. Me ya wo tɔ la va na kaka ne ameɖe va tro tso le fiya trɔ va atitɔ̃ŋgɔ va kpɔ wòa, abe yɔ, meva yi kpɔ ameya le. fiya nyitsɔa, meɖi be yike ye o looo, ele wɔ nu ɖe amegbetɔ tɔ dzi pɛpɛpɛpɛ. Ŋka ta ye ba wɔ nenea, ame la teŋ nɔ hma aɖi ɖase zi ɖeka be, ameya, amekewo me be va yi le le fima, ame mɔwoa, ame ŋtɔŋtɔŋ wo nyi looo. Eva yi srɔ̃ wo be agbenɔnɔ ye na be trɔ nene ye kpɔ. Ne me nenema o oa, ne fiya tɔ me ɖeɖe kpo le lea, eteŋ na agblewoa la gble fãaaa, nu wò wɔnawo keŋkeŋa, wo me dza dze agbetɔ tɔ dzi o. Kaka tsɔ yi mavɔ. Vɔ dzo ke dzo le fiya vi tukui ɖea, tsɔ dze fima, ye na ye etrɔ. Amesiame ava kpɔ woa, adã. Gakeme ye ele wɔe le fiya, wò ya wò ŋtɔ, ya be enu nyui ye looo, vɔ ye gba va yi kpɔe le afibua, wò ŋtɔ adoe dzesi le ɖokuiwo me zi ɖeka be, nu ke ye wɔna sã, be nu gbegble ye, eya ke ye va le kpɔ ya, enu ŋtɔŋtɔe ya, ne ye zɔ̃ ɖe eya dzia, enu nyui ye. Ne ye kpɔtɔ le ye tɔ xoxoa dzia, menyo o. Ya wɔ ɖe eya dzi, ela dɔ̃ ye dzi, kpoa evɔ yea wɔe ɖe edzi kpoa enyo nenea.. Eli le sɔhɛwo me, tsɔ kaka dze evi ke wò ŋtɔ edzia, eli, ya nɔ gblɔ nya nɛ le xɔme fia, alɔ̃ nɔ pɛpɛpɛ, voa, ke mì va eva dzo le gbɔwò dzo dze gbɔmea, gbɔmetɔ tɔ ke egblɔ̃ nɛa, ye dza gble nu le eŋuti looo, vɔa me ya wɔ tɔwòa o, atem tsɔ gbɔmetɔ tɔa, atsɔ de dɔwɔna me, ava yi wɔ nɛ le gbã dzi adzo gbɔ, ava yi wɔnɛ le gbã dzi adzo gbɔ vɔ ele gble nu le eŋuti. Kaka ke ava nya, be tɔwò ke egblɔ̃ ne yia ye nye nu dodoe vɔ ye tsɔ da ɖe godoa, egblĩ vɔ. Ein, ele dzɔ le mìagbɔ fiya ŋtɔ tsã